<hesitation> mi ba can sola panet khin cani Ghani wa khin batin ko hyini motai ko hyi ni rediyona ko hyini wayai <noise> khin can ba wu ndaka zha wa ghighusi <noise> ta piya di c’iviyasi wuya ca fi ga can ba ndaka can be gyicu <noise> Ghani wa di divunai can ba kuwai yani bu wu ndaka gyica ta ummu wan gula haskena gma khin ca ba Ghani wa khin fulkayu wuya ca fai khin can ba wi ndaka gyican a ndaka cu hacakai wi wu ndaka vara daga di zhukumana Ghani ma wa khin rediyo nima daga tighi caba khiwi ci ndaka fakau <noise> sai wa ghica nu T.V ko ga nu furig khin can kai din yan din gha yani bu wu sini ya umma khin ya cina khin can di bughi kanni Ghani wa khin ca <noise> pawa solar panel kanwi gaara ba yani bu wu ndaka kwa umma khin can kan yawwa ghishiyi ma cani ghiti wa da wu puc’I tighu tighi nepai Ghani wa khin can kan Ghani gaara ai to wuya ca wali <noise>